Inze shukhuria shandayanza khuthekha. no khuria subui ni maganda nizichavati. sasa inze mbugulanga magandu andekha vudhukhu gaiya vudhukha. alafu asubui nimbushi. mbugula shitungu namagura nda mushifuria ngavanga vitunguru vivaa brown alafu ndamu inyanya khandi nzuganye vulai ndemu nirifayari. mbugule maganda ganje nzuganye mu vulai. alafu ndekhe iyi vulai isubu ivemu indai munyu guvemu gwa kutosha. ndemu. khajumbi khati alafu nimari nde kando alafu mbuguvee vusi vwa vyabati nakhujumbi njanyange vulai ndekhe shivarati chanje ndi asubui ichavati namaganda. shikhuria shenishi shinnishingulu sana shichira. igasi yanje irugulaa. unyalakhuza subui khushuka vandu ushukhe vandu paka alugovola nukhirikhariakhu shindu. ichavati na maganda gambezanga zingulu zikhukhola igasi yeniyi. khandi maganda gareza niprotein. gakhonga khunyola zingulu zia khukhola igasi yeniyi khua ndayanza zicharati namaganda asubui asubui shichira mbeza zingulu zingulu ziakhulkola igasi yanje khandi mbe niafaa indai month ndayanza shikhuria shenishi.